ho yoro nɛ a mɛ mina ame vɛ dɛ ma tete mi'a jerizalem um le mir de lamatation mɛya vɛ mina a vɛ dɛmu ma tete abe depi o dimiyan wala un'mi bira yo dimiyan yiabwɛ mɛ an tuka mu mɛna <hesitation> ho jerizalem bewa woro ho mir bewa woro abraham moise mu cruru wo Zerizalɛm tun wa don muya sin mɛna a mɛ vɛ dɛ ho mur de lamentation